انا ادا قدرت نكون عصفور فنهار واحد العصفور الي راح نكونو هو الببغاء لمادا الببغاء لانني يمكنني ان اتكلم مع الناس استعملة واحد الكلمات وهدي المواصلة الي عند- القدرة- الببغاء عندو القدرة على فعلها هو شيء جميل لانو يمكن ان يتواصل مع الانسان وهو حيوان لهدا <hesitation> انا بانسبة لية هدا شيء مهم جدا وادا كنت يعني عندي فرصة وين يعني نكون انايا عصفور لمدة يوم واحد بالطبع ساختار ببغاء لانه عصفور <hesitation> الاكتر يعني اهمية بالنسبة لي بالطبع وهو ايضا عصفور جميل والناس كلها تحبو ويعني حتى تقدر تكون مضحك لانو عندما تسمع الببغاء ينطق كالبشر اغلب الناس تجد هدى الشيء جد مضحك ويعني تلعب معه وهدا امر جيد وانا اتمناه